اساں علاقے وچو اس علاقے میں جو وزیر مطلب بنے۔ نام بنے لیکن اصل علاقے میں تو کچھ سوں کا فائدہ۔ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ غلط کرے تو نہ جی۔ گورنمنٹ تو اپنے سارے پہلے تو غلط کریں کہ گورنمنٹ اصل میں ایک روڈ ہے یا باہر سے کریں باہر روڈ ہے۔ یہ روڈ کسی جگہ بھی پانی آیا یا کچھ اللہ نہ کرے۔ کچھ لیڈیز لیڈنگ ہوگی، ٹرک روڈ گیا یا کچھ اللہ نہ کرے، ذلتلا ہو گیا۔ اس قسم کے کچھ اس طرح کے تاریخ ہونے اور روڈ بند ہو جاتا ہے۔ پھر مطلب ہے میں ان سب پر دیا ہے نا ثابت ہے نا۔ گھنٹے کا ثابت کرنا کرتا۔ میں میں نے یہ ثابت کر دو۔ دو تو تین مہینے پیدل مطلب سفر کرتے رہنا۔ 21 دن تو دور رہنا ہے۔ پھر وہ یہ جو بڑے لوگ ہیں۔ یہ تو رہتی نہیں نا یہ تو مطلب ہے نا مطلب جیتے یہ تو پھر مطلب شہریت ڈیوٹ ہونے پر اسلام آباد میں رہنا۔ یہ گورنمنٹ کو پھر مطلب چاہیے کہ بھائی یہ ٹریکٹر اٹھا کر آ کر کے ٹرک کھولیں۔ لوگوں نے مطلب مجبوری کو حال کرنے۔ یہ چیز کو نہیں دیکھتے۔ گورنمنٹ کو وہ کارکن بھی کرتا رہا۔ اتنا تو وہ جہاں سے بچے نہیں آتے۔ تو پھر وہ کوئی لوگ اپنی مدد آپ سے ہٹ ہے۔ مطلب ٹیم بنا کر کے وہ کچھ لوگ۔ پر کچھ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مطلب انتظار کرتے ہیں، پھر وہ کتنے وقت اسے باوجود۔ جیتنے وی لوکاں کجھ کم وی نئیں کردے۔ سردار یوسف ہے نا، برباد کر کے چھڈ دیندا نا کی۔ ایس دا مطلب ہے خالی کڑکڑی چمکائی دے کہ بھائی؟ مطلب ایس کوں مطلب منمانی کر دے اپݨی۔ کیری پُن٘جل سچّا نواز آباد جو بوڈی بانڈا گراساج اُرار کون ایریا اے پُکُر منگ اے اسد ڈڈر جانو منڈی اچھا؟ اے اوہ لوک جنہاں کوں منصرفے نال جوڑݨ دی ضرورت نہ پوے، اسلام آباد نال جوڑݨ دی ضرورت نہ پوے تے جد کے۔ مطلب ہے اتنا زیادہ کوئی نہیں، لیکن۔ جس وقت جیتنے، مڑ کر کے اُس بندے کا دھرا بچایا، تو پھر اُس کو کہ گورنمنٹ اگر جاؤ، ہے نا؟ اسّت علاقے کو ایک ڈیولپمنٹ کرا دی ہے۔ اپنی وسطیوں نے سن اعلان، اُس میں تھوڑا زیر بنائی ہے، وہ جو اُس پے جو ایک بندہ سا، اُس تنہا سا محمد خورشید۔ فورث ہو گئے نا دنیا میں چلے گئے، بڑے ماموں سے اے انیسو اسّنال کے بھائی، اتکھ جھیل میں تیار کر کے جیسا۔ پھر میرے اپنے مطلب کیوین میں اپنے بلاسہ اپنا ہوٹل بلاسہ تھے۔ پھر او پھر او مامو لگے اپنی لیول لا کر کے اپنے کرو روگیوں۔ اپنے کرو حلوہ کے اندر یہ اس سیزن تھاریا آن کر کے تھا۔ آپ ہی پھر یہ جیل بالکل بن کے تیار ہوئی ہے۔ پھر او جیل بن کے دوران، پھر او ڈیزل میں ہوا جی کسرت پیٹرول میں ہوا ہے اپنی بیوی بولو نا؟ کنگر کے آنے پیسے بھی ہزار روپے پیٹرول پانے ارے یہ مشین پھر او حسیب ہے اللہ پاک اسکی جنت ریسیو کرے او ان گزار کر کے چلا گیا دنیا تو۔ اس دن جانی اسکو استعمال کر دے رہے ہے، نا اسکو جانی نا تے اور پھر او جوڑ کر کے پیروں پے سے یہ چھے مہینے میں گجرات کے خود میں آپ غلط کر دے کے چھے مہینے؟ یہ نا لگ رہا ہے سی جی ایس میں مزدوری کی تھی۔ چھہ مہینے او خورشید کی تھی، ہے اسکو بینیفٹ کوئی نہیں ملے گا اور جب کے کرو بھی پے لائن یہ اپنی جیل تیار کر کے گورنمنٹ گورنمنٹ ہوگا نا دی گورنمنٹ۔ کہ بھائی یہ چیز تیار ہو گئی ہے۔ کس تیار کی تھی یہ، اس کا مطلب کتنی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ کس کی تھی یہ؟ وو گورنمنٹ اِس چیز کو دیکھتی نہیں کہ آپ چور ہیں سارے۔ آپ گورنمنٹ تو گورنمنٹ مطلب ہے وو۔ ناک جھُلاݨ دے۔ کُجھ بندہ کوئی باندا نہ کندا تھانے ہوندے آپݨ۔ ہاں جی، تھانے ہوندے آپݨ، جیل ہوندی آپݨ۔ سارا کُجھ مطلب ہے۔ اُنہیں وی باندا کر دے، اُسکو پکڑ کے ڈکیت چھوڑ دے۔ کُجھ بندہ اُنہاں دے خلاف کُجھ گَلّ کر دے، اُسکو پکڑ کر ڈکیت چھوڑ دے۔ ہُݨ چکر اِس قِسم دی ہے۔ اگر میں کدے اِتّالہ چوک پر کھل کر کے میں کہا کہ بھائی یہ باندا اِس طرح غلط ہے۔ تو وو مڑا اِک دیر کُدن سی دو دیر میں آگے جا کے کہا سُن، پتا ہی نہ ہوݨا۔ یہ گورنمنٹ ہے یہاں آس پاس علاقے میں جو ہو۔ تُسی آس پاس علاقے میں، میں تو کُجھ چیز وِجھان کراں کے آس پاس علاقے میں جو چِیرا لگی، تن گورنمنٹ ہے۔ تو اُسے پول لاوے، کھمبے لاوے، جیں توں بجلی دیاں تاراں آئی دِیاں نہ؟ تے آس پاس جیڑے تاراں آئی دِیاں۔ یہ تاراں اِس نالہ چِیرا نالہ لگی دِیاں آئی دِیاں۔ اوہ چِیر کُجھ چاٹ جُدی، پھر پندرہ گھنٹے بعد بجلی نی ہوندی۔ اے اِتھے اِتھی گورنمنٹ ہے۔ اِتھے اے راستے وزیر ہیں۔ اے وزیر مطلب ہے۔ دو تین تاریخ مَت لینا۔ گلیاں کاہے کر کے؟ اگر آپ اَنّاں پِیچھے پولیس قیدی تے لگے تے پھرتی رہیں۔ جوان باجیاں کو مطلب ہُݨ دِل وچ دے انسان اللہ پاک سو۔ کے لیے پیدا کی تھی۔ اصلیے اِندا بھی کوئی حق ہے اصلیے۔ اگر یہ بندے صاحب کو یہ اتنا تک کر کے اصل میں کٹتے ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ اِنہیں بنا کر کوئی بینیفٹ دینا۔ جَن بنانے والا سی کر کے بنائے۔ مطلب خوش ہونا اپنے آپ تو خوش ہونا ضرور چلو۔ اِن بنی ہوئی اداروں نے اچھی زندگی گزاری۔ اِنہوں نے بنے ہوئے وسائل اور روڈ اسٹیشن، گورنمنٹ، روڈ ٹلاکو، راجا عدالت ہے وہ راجا عدالت روڈ پر آئے۔ یہ یہ روڈ اوں تکریباً چار سال ہو گئے۔ روڈ مطلب چائنا ڈمپر چل دیا سے۔ کوئی گورنمنٹ مطلب ٹیکا سے موٹروے کا مطلب خریدتے ہونگے سے۔ ڈمپر اتنی اکھڑ بھی ڈمپر چلتے تھے۔ بیس ڈمپر ون، دس ڈمپر ون روڈ، ساری سڑک، ساری روڈ، ڈمپر خراب مطلب خراب کرتی تھوئی تباہ کر رہی ہے۔ ہاں، اِسی روڈ آلی رہی ہے۔ یہ کافی پہلے تو پائپ کی خراب ہو گئی ہے۔ کسی کے کھڑے پے دکھ سے ہوتے ہیں۔ روڈ کی یہ مطلب ہے روڈ سے دل میں چلنے کی اُمید کی۔ یہ روڈ بن کر کے دوبارہ ایسا نہیں لگتا کہ ایسا علاقے میں جو کام ہو رہے تھے، وہ مڑ کر کے نہیں سیدھے گورنمنٹ تھے، روڈ کو موڑ کے بنتی پھر مڑ مڑ کر مطلب ہے اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مڑ کر کہیں گے یہ تالاب۔ اللہ کرکٹ میں تو بڑا دل خفہ دل خفہ کی اللہ کرے ہسپتال اپنے پہلے مطلب شیروں وجود نہیں ہے۔ مطلب نہ تو کرایا لگتا ہے نہ تو اپنا ٹائم جایا ہوتا۔ ایسے مطلب دس روپے دی پرچی دس روپے دی پرچی ڈاکٹر چیک کرا لیا سے گورنمنٹ ملتی ہے پہلے اُن دونوں ہی گورنمنٹ کا راکھے۔ اِدھر جیسے ہسپتال کے بارے میں بتا کہ گورنمنٹ طرف سے ایک مطلب ہے گورنمنٹ سائیڈ سے۔ جان بچا۔ مطلب سرور آہے سارے سرور آہے لیکن اُس وقت ان لاسٹ تک طیب کم کر دینا۔ اُن دونوں دونوں ہی لوگوں کو مست مست آنی ہے۔ وہ اچھی دوارے جو مہنگی دوا ہے، جو چار سو دی ڈبہ پنج ڈبہ ہزار دی ڈبہ اُدھر کھڑے اپنے سٹور پر رکھ دینا، باہر بیچ دینا ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگوں کو ملتی ہے، چیز وہ تو روپے بھرنے کی مطلب روپے۔ خیال دیگر لوگوں کو ملتی ہے۔ بارے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ صورت تو آپ کی بولی ہے کہ ہمیں تو اتنا ہی۔ اِدھر اپنا روڈ جی یہ روڈ ہے، یہ روڈ ہوتا وہ جڑ کر کے پیچھے سٹارٹ کی ہے۔ یہ بڑے بڑے وزیر سیدھی جگہ دی۔ یو نو آپووَستی روڈ پیشنٹ لگے تھے۔ سِٹِنگ کر دِیم دے اے کے پتہ جی، زِندگی اِتنی ہے یا نہیں؟ اے گورنمنٹ گورنمنٹ کو چھوڑو۔ گورنمنٹ اُنڈا کام میں مطلب ہے کوئی بندہ الیکشن، کوئی بندہ اگر مر گیا نا تو اُس وقت پہلے میں گل کی تھی نا یے الیکشن پہلے اگر یے۔ کوئی بندہ مر گیا۔ مہینے بعد دو مہینے بعد چکر لگ گیا۔ پھر آج یہاں جو نا فلانہ او اپنی رسم پوری کرنی ہوتی ہے، ایک اپنا ایک او او سکیڈول اپنا پورا کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ گورنمنٹ ہو گیا گورنمنٹ اگر ہو گیا اِتنا بڑا مطلب چوری یے۔ کےس کی تالاب۔ مطلب اوہ۔ اُسے تو میں اُس خاطر نہیں جانا۔ تے پھر گورنمنٹ دے بیجی۔ گورنمنٹ سٹاف ٹیچرز، سکولاں دے ٹیچر، سٹاف۔ میں اپنے ٹائم دی گَل کر رہا ہاں۔ گورنمنٹ دے ٹائم دی کے سکول چُلا جی۔ اُستاد سکول جو پیسے پیسے کو کیجَل بچہ مالک کا پانی بھر کے کیا بولے گھر لگݨے کے لیے کیا بولے؟ گھر دوکاناں تو سودا دے کر کے کیا۔ یے ٹیچر آنے کر کے مطلب ٹیچر بن جائے مطلب ٹائم تک کوئی ٹریول نہ سی تو بچے جلن تے بچے وی بیچائی زِندہ۔ کے سکول جان بچہ چلو اُوہاں پڑھنا لکھنا کو جان بچہ ہمارا جان بچہ ہے جو کر کے اُس دوکان لگݨے، چِیر چھوڑݨے جی، پانی بھر سویا جی تو اِس طرح سے اِس اُستاد اِس چیز کا نتیجہ اِس بچی کی زِندگی تباہ ہوتی ہے۔ بچے کو پڑھنا پسند ہے جبکہ بچے کو کی بھجن کَنک کا کپڑا وَستر یا مچھیاں کپڑوں واسطے یا پانی ڈالُوں گا۔ بس میں کی بجائے یے بچہ ٹھنڈی پڑݨا مَسٹ آیا تھا۔ لیکن اُس دِن چیزوں کو اِگنور کرتے سے اُسی دِن سے اگلے بچے دفے پر آ تے مالا اپنا بیٹھے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ مالا کرنا تو کم ہی لوگ ہیں۔ میں کے کہہ رہا ہوں اب اوہ۔ بچے کو بھیجا تو جو لے کر لگ رہی سیریل سُدَرشن دے دے تا۔ پانی کا سارا کُچھ دے تا۔ اوہ بچے کی زِندگی تو آپ بھی خوش ہیں نا بچہ اُس کو تو زِندہ نہیں کردا نا جی۔ تو بچے اُس زندہ کم نہیں کرتا۔ تو اوہ مطلب گھنٹہ ڈیڑھ دو لا کے۔ مڑ کے گیا اُستاد جی، میں تو اُس کے گھر والوں کا سارا کم کر۔ شاباش بیہوش ہو، بیہوش ہو۔ اچھا کی تھی پھر دور دوڑان دوڑ لگ کے چلو۔ جلدی کر کے اوہ. تو بھی اُستاد جی کم کر کر کے آؤ کرو جلدی۔ پتا فرضی نام، اللہ جانے کپڑے بھی دھو لیتے تھے، کے کر دیا سی کے نہ کر دیا پھر۔ یہ حالت حال مطلب اُستادوں تھا گزارئی۔ پھر مطلب ٹائم گزر آیا۔ پھر مطلب پیچھے ہی تھا مودی، عمران خان جی دی ہوئی۔ عمران خان دی حکومت سے پھر ایہ تھا. اُستاد! اُستاد اپنی ذمہ داری تو پنج منٹ وی لیٹ نہیں اے۔ پنج منٹ دور دی گلی دو منٹ وی لیٹ نہیں اے۔ اپنی ٹائمنگ تے جی۔ کجھ بچہ سکولاں توں ہو کے گزر۔ اوہ مطلب چھاپے پہنے ہنسے کو۔ روز کر کے پھر اوہ. ایہ جیڑا جیڑا بندہ جیڑا اُستاد سکولاں تے گزریا اے، اُس کو مطلب اگلے سسپینڈ کر دیسے۔ تے ایہناں سب مطلب جتنے بھی ہو گئے ختم ہوئی تو عمران خان۔ ہسپتالاں دے کم اِتنے زبردست کر رہے سن، بہت ہی زبردست ہسپتالاں نے کم اچھے کیتے سن۔ ایہ سکولاں دے جیڑے اُستاد، جیڑے اُستاد کیتے داسا اُستاد صاحب اُستاد کار بیٹھے ہوئے۔ دو آدمی اگر ایسا پڑھا دو اے۔ تنہا آپ کہنا وی تو ذرا سوچو اے۔ ایہ صاحب دی طاقت اے یہ سنو عمران خان دی حکومت ختم ہوئی انسان زندگی میں بچوں سے عمر موڑ کر کے وہی کہلاتا ہے لوکل ایسے۔ سکول میں چلائے لوگوں سے بلا رہی ہے۔ کڑوی رہی ہے جانور بنے نہیں گائے بنے نہ بکری بنے بچے نے بھی پتا ہی نہیں۔ اُستاد بھی جب مطلب وو اپنے بیٹھے تھے کرم کھانے نہ حرامنی کانن اُن مطلب ڈاکٹر نہیں۔ اسپتال تو یہ مطلب ہے جی اسپتال اسپتال صبح شروعایت دیا کہ جناب۔ مطلب ڈیڑھ ڈیڑھ سو بید کے اسپتال سے دو سو بید کے اسپتال سے وہ مطلب پیچھے سے ملتی نہیں۔ اس مطلب بید نہیں یہ لوگ چاہے کسی دا راں کو۔ یہی مطلب افسر بنے ہیں۔ یہی ڈاکٹر بنے تھے۔ یہی کہنگے چا کے کرہوکو۔ او غریب عوام دا ستیاناش کِیے۔ دونوں گورنمنٹ اگر گَل کر سکے۔ ضروری گَل۔ مڑی گَلا۔ توجہ کریو کہ یے گورنمنٹ جڑی ہے نا جی میں اک دےہاڑی رہن والا آدمی ہے جی۔ میں دےہاڑ لانا میرے کو پندرہ سو دو ہزار روپے دےہاڑ مل دِیے۔ میں دےہاڑ لانا موڑ کر کے اپنے بچے وستَر دھندہ جڑی شُود میں کہیں جانا۔ یے یے گورنمنٹ ہے۔ یے گورنمنٹ خدا دی قسم اگر کرں سرتنا کرں، لیکن ہم سے لوگ نہیں۔ یے گورنمنٹ ہے۔ یے حیرت سے بنی ہوئی ہے۔ یے گورنمنٹ یے گورنمنٹ کو۔ ایسی بینیفٹ دینے ہیں ایسی اُس دے مطلبے خرچ پورے کردے ہیں۔ یے کُجھ مطلب بجلی بل مطلب وڈا چھوٹی۔ کیا اس استعمال دی نگہبانی؟ ایہ ستر روپے پچتر روپے یونٹ مطلب جئے غریب آدمی اے۔ کون سامان؟ کشمیر پے دیکھو نا۔ کشمیر پے دیکھو اترترے روپے یونٹ لگا چل رہا اے۔ ترے روپے تو سوا ترے کر دیں گے۔ اگلے مارکٹ جا کے دینا انہاں تو۔ نا۔ ایہ بہترین سسٹم رہندا اے کہ سوال ہی نئیں ہونے دیتا۔ ایہ ان جوائن بچیاں تو ایسے علاقہ پکڑا سی، بس اک مہینہ گزرتا۔ دو ہی مہینے بجلی دا بل تیار کر فری۔ اک مہینہ گزرے دو ہی دن بجلی تے اصلی بجلی دے بل۔ بچت بجلی بل، بجلی دے بل تاں دینا وچ۔ ایہ چیزیں وی آ گئیاں۔ بل تاں کیا گیا ریڈیو ہونے دیکھو ادھر ادھر لگے دو تے لگے سن۔ گجرات وچ اس کٹ دا ریڈیو اے۔ اجکل ہر ہی بندے دا خانپور موبائل چاہ دین۔ کسے دے گھر ریڈیو نئیں۔ ٹھیک اے جی، بل ٹیکس آ گیا، ریڈیو ٹیکس دا۔ ہاں جی فیر توں آ گیا جی ایشیا ٹیپ۔ ٹیپ آ گیا ٹیکس دا۔ ٹھیک اے جی۔ فیر توں مسلماناں نے اپنا مطلب ٹیکس لگا دینا۔ تب ایہ ٹیکس وڈے دیساں وچ ہو۔ آسان لا کے وی مشیناں آ گئیاں۔ جی مشیناں تاں مچھلیاں وی نا تو نا سنو۔ ریڈیو ٹیکس دی ٹائپ دا ٹیکس۔ ٹیوی دا ٹیکس جو مسجد وچ کنی ٹیوی آئی ہو، خدا بندے والا تو سنگھ خرید کر مچھی دی ٹیوی آئی اے۔ توں توں مطلب جی ٹیکس تساں لا کے مسجداں نا تو تہانوں پڑدے ہو۔ توں اس مسجد وچ۔ پیسے کر کے رام دیو ظالم بچّوں تو انکو تو انکو مطلب خدا کو جواب نہیں دینا۔ تُس کَلَر خوف خدا نہیں تو کَلَر قبر بھی نہیں۔ چلنا تو ایس سوال کا جواب نہیں دینا۔ یہ اللہ کا تُسی جیسے رب کا بھیجو تو یہ روزانہ ہے تو منہ میں تو یہ تو انکو کل۔ اللہ جی دی خواہش سے تو فرشتے انشاء اللہ چاہندے نیں کہ تُس مطلب غریباں دا۔ شُوئے سے تو ہم تو اک ہی دعا کردے نیں، یہ ہمت اللہ سیا۔ اک واری اک بندے دا طلاق لیگا بھائی، ایسکو اگلا کر کے مطلب چڑھ جاندا سیا۔ بجلی ٹھیک کر دا سیا۔ ایسکو وی بیچارے کو اللہ پاک جنریشن کرے شہید کیتا گیا، ایسکو مطلب جان بوجھ کے مارا گیا۔ کیوں جو اوہ سہی اے صاحب۔ اوہ ٹھیک سیا، اوہ بندہ ٹھیک اے۔ صاحب یہ تے باقی بندے غلط سیے، ٹھیک اے۔ تو ایسکو مطلب اوہ نا کہ اک ہی فقیر فقیر مندر لگدے دیوݨ سے اوہ بندہ اچھی گلاں کرن والا آدمی سیا۔ ایسکو مار دتا۔ پہلے تو چڑھے دے چڑھ جاندا، پِچھوں بجلی لگ کے لاگے مار دتا۔ انہوں نے تو زیادہ جواب دے۔ ہُدا کو جواب ملے کہ بھئی مطلب یہ کسے دوست دی دنیا سے تو چلو۔ مزے کر کے۔ آخر تو سنجوب اے۔ یہ اکیلے پریشان ہوئے۔ تے ایہ تُس کری لیو۔ ٹھیک ہے جی، کل دیر رات تو صورت۔ مطلب رام دیوانا یا منڈے دا مطلب ہے۔ دو فرشتے۔ بیٹھتے، استی مال دے لکھتے نہ۔ تے ایہ لکھ لکھ کے بھی۔ اور جلدی اصلوں نے بارے میں گالیاں کردے ہیں۔ کی کردے ہیں استعمال کرنا۔ اسی۔ ایہ اسی کوئی مطلب مستی پھیرانا۔ اسی کوئی مذاق کرنا کی مطلب ٹائم اچھا گزرے۔ ٹھیک ہے جی اور تے رمضان ٹائم ہے نا۔ تے رمضان دے بیچ اسی اچھا ٹائم گزاریا۔ کے اسی مطلب ہے۔ استانا عمال نامی ہوتا اچھی گالیاں لکھی جو غلط گالیاں لکھی ہوئے ہیں۔ تے ایہ ہونا ایہ جیہڑے ہوندے آپݨ۔ جھیل بݨی دیتے۔ تے جیلا تا تُسی دیکھو نا جی دے سسٹم۔ انھوں نے اپنے جیلا والیاں کو صاف کریں۔ بجلی پوری دنیا وچ پھیل کر کے ایں پی وی دی پی جی ہے۔ انہاں سے انہاں دے پی مطلب چیز دا معاوضہ سی یہ اچھی بات ہے۔ یہ سنانے دے لیے مطلب ہے گورنمنٹ، گورنمنٹ۔ انہاں دے آن کر کے جیلا تا مطلب سارا او علاقہ دے جی ابھی لیٹ چمکا کے جیلا کو چمکا کے چھوڑ دیندے جی۔ غریباں کو خیال نہ کریں گے۔ انہاں سے مطلب سسٹم بنایا گیا ہے۔ اوہ غریباں سے سوچو کہ کل اللہ پاک نے کرے تو غریباں سے سوچتے اللہ تُمہیں برباد کر دی۔ آج صبح علاقے دی گل کردا ہے۔ میں سومیلہ دے اندر سنو جی۔ مڑا پرا سے ملے۔ اک سرفراز اللہ پاک جنہوں نے فوت ہو گیا۔ اک شاہنواز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جس ٹائم کا یہ وزیر دی غلطی ہے شہزادہ کی۔ تاسے اگر یہ جوان دا بچہ اشتیہ پورا سا ارون ہان یہ اُس میں بھی میں تُم سے غلط کر رہا ہاں کہ کسی بندے کو مطلب یہ وزیر بنا دینا۔ کیسا بندے کو مالی دے بچوں کا انتخاب ہوا۔ مطلب اُس بندے کو مطلب نوکری تو لایا کہ جو بندہ کچھ نہیں مِجھ زیادہ قریب آ سا۔ مُجھے زیادہ انہوں نے اپنا بوٹ چڑھتا ہے۔ اُس بندے کو نوکری تو لایا یہ ضلع بندے مطلب ماموں ترے شاڑھ پانچ پوتے مطلب شکلیوں کو سونے تیریم یافتہ کے بندے کو نوکری تو لایا کا بندے کو نوکری تو نہیں لایا یہ مطلب بندے نے جو نقشہ ختم ہو گیا نوکری نہ لایا کی اُنہوں نے مطلب بوتھ چارجر بنا۔ یہ جو بندے کو یہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاندنی کی جگہ بندہ گھر روٹی کھاتا ہے نا تو وہ چھوڑو مارو۔ ٹھیک ہے جی، وہ کھائی کھانے روٹی کارے کی آخری ٹکڑے۔ کینی کھاتا ٹھیک ہے جی تو اُسے ٹکڑے کی خاطر یہ ٹائم گزر گئے۔ وہ ٹائم نہیں۔ اللہ پاک سے ہم بندے کو صلاح دیتے ہیں۔ عمران خان نے صلاح دی تھی، اسلام۔ عمران خان نے دسیہ کا نام بتایا۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ شری نواس سماج کے لوگاں کو اصل وچ پڑھے دا سی لیکن پتہ نہ سی۔ ٹھیک ہے جی، تہاڈے لوگاں نے کنئی کھڑکی کھولی ہے کہ کڈھا بندہ۔ کڈھا بندہ مطلب ہے اسلام دا چلن۔ باندا اسلام تو ہٹے دے۔ ایہ تاں جوان تو بچے ہی کُڑا نہیں مطلب۔ سوری انہاں نے کُڑا نہیں مطلب ہے۔ اپنا نہ کیتے سن۔ انہاں نے جوان بچے کوں میں آندا ہے اللہ پاکی نہ ہو تباہ برباد کرین کہ کدی وی ایس طرح دا کم نہ کرین۔ ایہ انساں مطلب غریب عوام میں تو آخر وی گنتی دے غریب عوام سنو۔ گورمنٹ سنو خون پیندے نی۔ ایتھے استی علاقے وچ تو دس۔ ایس علاقے کوں سنا۔ علاقے اگر گورنمنٹ چاۓ۔ گورنمنٹ اگر انٹرنل لپی دے اندر اندر ایٹالا لائٹاں لگا کے ٹرانسفارمر لگا کے سارا کجھ لگا کے سارا کجھ چھپا چھڑا۔ اگر گورنمنٹ چاۓ استی پارٹی تارے لبریٹ۔ اک ڈاکٹر جی ہسپتال ہے۔ ہسپتال کولواتی دا ایتھے سٹاف بنے ہے اسے اڈہ بنے ہو۔ جیون میری وی کسے نے جی خدا بن گئی۔ مری وی چاہیے نہ مریدہ۔ تس مری دیکھی سی۔ اسی باری وچ کس بوژ دن اور کسے نے مری بجٹ ایس چیز خدا بنے اس مری کول مڑا لا کے سن جی وڈے لکھ کوں ماریا کے نال دیکھو ایتنا سونا کے میں خدا دی قسم کہ مری دے تیزی نال عمر اپنے لائق مقابلے وچ لاندا مڑا لا کے سونا۔ اتھے توسی ایک لفٹ۔ لاسٹ چیئر لفٹ۔ تالی بجاتی تھی تو گولڈ بنگلے دا خدا بھی قسم سے ہمیں جا کے ہاتھوں کے آس پاس علاقے میں چیتاونی روسیا کے لوگ مری تو نہ گنا نہ کتے بھی نہ نہ گنے سیدھا ڈر پہنچا تھا۔ ڈر ڈر پہنچنے اور ڈر تو سیدھا کون بغل لفٹ سے کون بغل میں آتا ہے گورنمنٹ ہے میں اتنی دھیان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ورنہ نہیں چاندی واسطے کی بھائی دفے بلاگ پے سے گورنمنٹ جو ہے وہ روپے چھاپے ہیں اور بیرونی ملک میں ٹرانسفر کر دے۔ وہ بیرونی ملک میں اپنے اکاؤنٹ بنا دے۔ بیرونی ملک میں ٹرانسفر کر دے۔ ان پاکستان دیکھو انہوں نے مطلب صاف چھوڑ دے جیسے کوئی گوشت کو کہنا ہے نہ ہری شرن کر کے بالکل ختم کر دے۔ پاکستان نالو حال کی جگہ انہوں نے پاکستان نالو حال کی جگہ انہوں نے پاکستان کو صاف چھوڑ دیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے بھی مطلب حساب کتاب کہیں بھی کل تیرے آلو تو ایک ملک میں ہی تو ایسا مطلب مرغے نالے کی تو اس طرح سے جواب دو نا۔ تو اللہ پاک سے بھی آزاد ہو۔ ارباز اندر ہوا۔ ارباز اندر سے اصلیت اصلیت رہی ہے۔ اس پر وعدہ کیا تھا کہ اللہ دنیا سے تُس تے طریقے کا چلسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے اپنی زندگی گزار سی۔ لیکین اسی دنیا آیا اور سنتے طریقے چھوڑ دیندے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اسی سارے لگ رہے ہیں۔ جی۔ کھوٹی، بنگلا، کار پے چھل لگ رہے ہیں۔ بینک بیلنس وی چھوڑ لگ رہے ہیں۔ اس یاد تھے کہ اس دے ای نہ ہو جاوے۔ اس تو مالی وی نہ ہو جاوے۔ عزیز استال کے وی نہ ہو جاوو رے۔ اسی اُس کم دا لگ رہے ہیں۔ دیکھو سردار یوسف، شہزادہ کش تا سب اینہ کمّوں کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، انہ کمّوں کو تسی چھوڑ دو۔ تُس تُسی مطلب کل۔ تیرے خدا کو جواب دےݨ تو خدا خدا کو جواب نہیں دینا۔ تے پھر تسی فرمانیے صاحب، تُس چل دے رہے ہو، تُجھے فرماؤ تو دونوں فرماؤ تو فرمانے وچ صاحب چل دے رہے ہو تے کل۔ تیرے دل سے تو انشاءاللہ تُس زبردستی زبردستی فرشتے۔ یاد باہر کے تو سنگ منہ بال ہیا۔ سر کو نہیں لگا کر کے تو جنم سے انشاءاللہ تو اللہ کر سی رہے۔ غریب عوام تو خون پیتے رہے تے میں دوبارہ پھر ایہی کراں کہ اللہ تو ایسا ای جو اب دیکھو تے جو لوگ مزدوراں دے تجربے وچ شامل ہیں تو اُس وچ عوام ہے۔ انشاءاللہ تو مجموع دا مطلب بیٹھے رہو۔ ماکسی پتھراو کرن۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔